<noise> toh-toh Hankaŋ kachi tambaya din kurnye nin ganji nwari kanai e’si nwa zari, nwari hinza kaŋ e gatai zari e satai ay ba inga bumbo a dori zama dinmaŋ nwa inga bumbo sima kani, sannaŋ dadi wadiŋ sanda ingasai apchino, danai nimaza wankaŋ nigaba nimaza nima nwa susubay, nima nwa chin, nima nwa susubay, nima nwa zari, chinowo e mafaida zakaŋ anai jirbi hinkano e gatai. Sannaŋ da’gwanda zankayaŋ ayba inga a zaŋkay ga’tabi, ir’kwai masi baykuluno kurye wadiŋdumo, ir’kwaima baykuluno kurye kaŋ ginno nwari nima nwa, ni e zaima nwa, kala nima bayfono nima nwa wankaŋ ga wa’sanisai kala nima may daŋ u’wa taymaka nimin hayo taymaka nimin daŋgi taymako wadiŋ dumono e ga ba. Amma kurye kaŋ ganai burrasai e’si nwari e sa’tai e si’tai chaihinza nwayaŋ, burfoyan gabatay chaiyaŋ guu nwari zari amma e nai chaihinka ay burra ga’bu, wai wayburfoyaŋ sihinka gwaraŋ da kurye wadin dumo amma burfoyanmo kangahin su’ru gahinka gwar. Buryaŋ gono ba chaifallaŋ e si nwari e si nwari nwa zarira kadday chin wano di duwaka nwa e mahin surunda, kadday chinzaina kwaine di nwa, wadin kachi a tambaya. Kurye kaŋne burra si nwari nwa kala, burfoyangono e kurye sinino nwari kadday zari, kadday e maday ingay burn’sai ka nwa, wadin wadin hinnano kabisa burkan kurye kaŋgane chaihinkano e ga nwari nwa amma dimanchiyadin burkan e ma kuryo chiyadin ay e ga doŋda.